Na ke Akua i hāʻawi mai iā mākou i ke ola a no laila i ke ola e ola ai ke kānaka i ka hoʻokō ʻana i nā pahuhopu a me nā moemoeā a ke Akua; ʻaʻole paha nā moemoeā a me nā pahuhopu o ke kanaka.